दबक् त्सुऐजे एबए, न्दन्ग् फुत्बोल्मेछ् कुअ गिलेननेइ मुजन्ग् मन, न तिबिऔनै ननिबन्ग्सिन् मुजन्ग् मन। तुअन्ग् तिबिऔनै स्लेस्ले अन्ग् फुत्बोल्मेछ् कुअ अन्ग् गिलेननेइ मुजन्ग् मन। एरोन् अन्ग् फुत्बोल् <hesitation> गिलेननेइ बन्ग्सिन् मुजन्ग् मन। फुत्बोल् गिलेब अन्ग् गुस्को बिरत् कुक्सि मन। अर फुत्बोल् गिलेब न्ग् <hesitation> कर्नेइजेन्ग् लेवेसे जित नुन् बोल् किलेननेइ खर्ब इतैये। भोल् किलेननेइ जित नुन् खर्ब इतैये, स्कोर् खलम्ने खर्, गोल् खलम्ने खर्, नुन् बिरत् कुक्सि मन। तुअन्ग् गिलेब इतैये नुन् मुदम एक्सेसैस् बेजबे इतैये, नुन् इदिहय बु मुजन्ग् इतैये, दिहपुर मुजन्ग् इतैये। दिहपुर फित्पत् इतैये, तुअन्ग् बेनेकैन, अन्ग् कर्ननेइ मुजन्ग् मन, तुअन्ग् फुत्बोल् गिलेननेइ बन्ग्सिन् मुजन्ग् मन। भोल् किलेब दिहनित कय बन्ग्सिन् मुजन्ग्, तु पेनित कय फुत्बोल् गिलेनन्गो, बोइबो फुत्बोल् गिलेनन्गो, तिबिऔनै स्लेस्ले तिबिऔनै नैबैतब, नुन् नि मेकोन पवर कुमि, नुन् इदिहय लेर् सेर्जय <hesitation> तु दिहनित कय गज्रि, जिरेननि तिबिऔनै नैबैतब, स्लेस्ले इस्लै नुन् कर्ननि <hesitation> लिवे गमे गिलेनय बन्ग्सिन् मुजन्ग्।